Kma i bi dumo anga me ani fie ye ani, ene go-go-e ibi-a troko ju bo paka ma-i me ani ibi bi bi i mie ere, i saki kma i i tamuno teke ba, i i fie bai fiea emi, i minji ereba i bri ba, gboi so fe ya, obi so ofori, isi so finji ya, i bo so fuka-a, i yeri ma i piki saki go-go-e biobele, i piki saki go-go-e i be-e be-e i nyana wer, i torsheri-a, tombo bo kma bo eehn bo <hesitation> me ke-i pri, a nyana-a ofori, ini sin saki go-go-e, i-ngi i sin kma mei mei me i tuo bo mei me ke brasua pri, i nyana wer, i da-a sin bo me ke brasua pri, nyana wer, i ami napu i sin bo mei ko brasua i pri nyana wer. Jaa saki ini te wai bio emi bio tona bra bo ini sin te bo bo te bo eehn oye igbiki akpa ke brasua pri, i bai kroma-a that shei ende a mieba bra, ende a menji ba bra; i krina krina i wai so te i bra ke akpa su te igbiki me pakam bo te i ke brasua te, oya me-oki ke mu brasua ke ibu pri, tuo wari bo obi, kuma, bu gwa anga i bufka nyana-a i saki te krina krina. I mu te tuo doki te i ke mangi pa kate; i ke mu bu gwa anga mu te; i mu tuo me oki te ke bu anga mute ani fie-a mie anga me sra sra pri wer, ibi anga kon-ai, i tomkri be tors leri na, ani be bu bala bala na, bufka mie nyana, ini si saki go-go-e, i emi, i tuo kan, i menji-i i pa kar, i kon nama koria, i kroma-a shei moku i da miete, fie ke i awome pri bai bra, i kri na kri na i sakite i mu igbiki oki te oya mu ke fe fie, i awome bote isii fenji-o, oya mu diri oki mu bu, i gberi so gote biogbon si nyana-a, i mono kuma i teme memgba beleai because i ke ba i fie bariye kroma-a, branbe i fie bari ye mie kroma-a, si si bu i fie bari ye emi te i ke i life, i dumo me anga gan te ke i bume na yea te <hesitation> i a ka ka sme-a pu, imina pu, i-apa-apu, i kiapu, i-aminapu; <hesitation> pa i sin a ba brasua ipiri; bala fa i mie nyana ini nimi wer moso ini sin saki go-go-e i emi. Ini sin saki go-go-e ibiokpo nyana wer that iyeri ina mina bo ba i brasua ina priba, ani iferi ma i toru bele; ini si saki go-go-e a nyana wer a ke ina priai, ani ibi anga, sme bo go-go-e oko sme te ibianga ani mbo dokia, i be moso i nambolo bie ba te i nyana ba, i be moso i <hesitation> ma anga mu ba te i nyana ba, gboi mufka so ofori, dein i mie nyana wer, <hesitation> sak memgba iyena i awome na o fie, <hesitation> gboro gboro so bo te bie bia eehn i phia kma i fie bia, ani ibianga bra ani anga bra me ani sme bo go-go-e ton ke aminabu pri wer, yeriso ani anga bra me aniabi te ke ibu priai, mieai go-go-e sra sra wer, inji bin bin sra wer, ingolo, o tingo i bire bi-e, fie toru kri kri saki go-go-e emi, ende moku eneme bio asuaba kappa so bufka so-pria, i saki kma i bri te, i olembite, i bu telema te, isi dala faan kma, i mu kmai kappa koko wari finji kma kappa toru kri kri bin sra wer te i so kma mie oki i mie oki, ibu telema kma i suate. I ye aru sikiri ene iye wana, i wari na, i awome na o mu torubele anga mu te iru kalai kalai bu, fiei kalai kalai fe fie buan te piki tie gboloma te piki ma bo kma fia fia eneme la kma opiki toru fia fia mate, ibi kappa, ibiokoro, ibi sibi ye faan kma opiki fia fia eneme pakate omu tamuno te ke faan te obo kuma bobiri me bo opiki pakate omu torubele anga bo legi te a woma i ru bue, i yeriso iru bua, i di so bue onimgba o bu bu te itoru be le ki te dere ku nwenii o dereku faan kuma opiki pikima wari bo te owari bo te sme te o wari bio biobele din, eneme fingi kma awoma diri wari wari bio be bo diri <hesitation> dawo-mai fe so ofri, bio kpo be isaki te i mu te sra sra ma i fe te, fe te ke awoma pria, iniso meni biobele ani ibianga bra. A anga bra me ani sme bo tekear mbo kon, yeriso an anga bra anga brame ani ate ke ibu priye tamuno ani finji te ke ipri, ari kon me ke anga kuma yeriso sak memgba iteme biobe le iba iyo- oju menie so bio bele ba obi kma <hesitation> i bufka nyana-a mie bona boa- na soi mangi diri buigwo anga mute i mu i bu diki te i me ni i gwo ba i meni sme nweni i te i jo fura te so i bio bele idi everything sra sra wei mie ye go go e sra wra ti saki te i mute i mute i mu diri o kite imute i mu furo me dikite tuo me sme bra ani tie ro ani tie-a o, monia o singe o fro me bu i an dikite meni sak memgba i bu me telema, tele ma te ngia yeriso nimi wer i ekpe me bu dein emi i bufka nyan a si finji so ofori te sak memgba ibu <hesitation> tei te anga ba oke me ani ibi anga bra sme ne ibi bra.